ⴽoⴷⵉⴳⵎⴰ ⵢⴰ ⵇⴰⵙⵔ ⵙⵏⴰⵔ ⵍⴻ ⵜⴰ ⴳoⴰⵜⴰⵜⴰ ⴱⴻⵇⴰⵏ ⴱⵉⵢⴰⵔⴻ ⴽⴻ ⴼo ⵜⵊⴻⴳⴼoⵏⵢ. ⴱⵉⵢⵔⴻ ⴳⵎⵢⴻ ⴳoⵜⴻ ⵜⴰⴱⵉⵇⴰⴰ ⴰⴳ ⴷⴰ ⴳooⴳⵍⴻ ⵙⵜoⵔⵢ ⵎля ⴳooⴳⵍⴻ pⵍⴰⵢ. ⴻⵜ ⵜⵊⴻⴳⴷⴻⴻⵙⵜⴻⵔⵏ ⴳⵉⵙⵉ ⵎⴰⵏⵏ ⴻⴷⴻ ⴻⵀⵉⵜ ⵜⴰⴳⵎⴰⵜ ⵙⵀⴰⵔⴰ ⵙⴰⵇⵉⵔ. ⴰⵇⴰⵍⴰⵙⴰ ⵏⵙⴰⵇⵉⵔ ⴼo ⵜⵊⴻⴳⴷⴻⴻⴼoⵏⴻⵉⵏ. ⴱⴰⵊⴻⵜ ⵜⴰⴳⵊⵀⴰⴰⵇ ⴰⵇⴰ ⵍⵡⴰⵇ.